Reka an, telo an, dimy an, fitonan, sivy an, reka ambiny folo an, telo ambiny folo an, dimy ambiny folo an, fito ambiny folo an, sivy ambiny folo an, reka ambiny rôpolo.